ذات مرة في أسناء أحد العواصف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطء وكان هناك بشرن يعيشون في تلك الجزيرة ولكن كانت بالنسبة لهم تلك السفينة غامضة وعندما رأوا أنهم يحتاجون إليها